السلام عليكم يا خالد. كيف حالك؟ أنا دحمي بسألك إنت فاضي يوم الربوع؟ يعني حابب أجابلك على الغداء في مطعم عم جاسم؟ شوف اللي يرد لي خبر كذا، بس بسرعة بالله عشان تعرف عاد مطعم عام جاسم وزي كذا الحجوزات فيه. علمني بسرعة عشان ألحج أحجز.